. Eriŋo eḃaḃakaɭiel omaŝeŋoma viaeñonella, niġambuɭeġeɭew viaenembulla. Timi kúdio, rúmundaġudioġuḃayus, iźĩimbuḃae, iźĩ miñaḃaa kúdio nuġumbuna, kulaġuḃayus, éṗireḃayus. Embuñatian ñomuñamella, donembulla sí- víi nembuḃaale. . Ilegimihe afiamiġaɭo sotianeśetã níźiriġaḃay, momiini: isoḃile daleniġumewa isoḃile, bazaġira, áa- ŝúpome, ee- salat, nii- nii- nipatãse, soafiamiġaɭodal káruy muġupaseḃaan soafiamiġaɭo káruy kupaseḃaan moźuinitimi bazaġira bíḃi ñoġañaḃoḃay me nérureġaruy karehaŋuniġaḃabo paske etãe dóo kumooġo baremunero bazaġira paske iɭerumin murosene dumomãk wadelewaḃayuźa iblok sokarose mómusiwa kamãke veriŋe víi, mómusimo. Dõk wamexuneḃaya, wameḃaya nérure oɭẽ, neḃaya eproblem ilegim, nérure oɭẽ, noɭẽ. Nonomoinidetãde kaḃãbuloos, ilegim búdun niḃay. Mómusimo problem adumoniɭo miwaxameḃaya dele iblok sokarose mómusimo watianźa detã dódi dóreruoɭẽ bariŋe bíḃo nna núḃuźẽ núḃuźẽtiwa.